E leydi Fombina Afrik ɓe nyama ko wiyeete Pizza ko shawarma, un defirde e chondi fulaawa ko alkamaari sai albasare e tumatur, e salak, e nebban bana, un moyta, sai un defa e oven, to ɓendi sai un fuɗɗa soruki ko nyamki.